زه، د خوښیو او خوږو یادونو معمار، د مېلې جوړولو داسې هنر لرم چې خلک‌یې کلونه نه هېر وي. نو راځه ووینو، زه دا تر ټولو غوره مېله څنګه جوړوم: د مېلې موضوع د هغې زړه ده. زه داسې یو خیال‌انګیز مفکوره غوره کوم چې د میلمه‌پالو زړه ته ورشي. زه ځای داسې تیاروم چې طبیعت او تخیل یوځای شي د پخلي پرمهال ژوندی میوزیک وي، چیرې چې مېلمانه کولی شي له سر آشپز سره یوځای یو خواړه جوړ کړي.